Mille naaq su luulõtusõq riimih ei olõq? Mullõ vabavärss ei miildüq. Naaq ei olõq jo tegeligult, <hesitation> ma ei tiiäq, piaaigo nigu ummaq sääntseq ilosaq, a panõq no mõni riim ka sisse. Et naaq naa- um- taa um nigu jutustus. Taa võisiq ollaq illos proosa, aga taa ei olõq peris luulõtus mu meelest.